أول شي أس-أختار مزود الخدمة ياهو أوجيميل بعدين أخ- أظغط على إنشاء حساب شخصي وأكتب الاسم اسم المستخدم وكلمة المرور وأتأكد أنه كلمة المرور قوية وأكتب رقم الهاتف وتاريخ الميلاد، وبعدين أتبع التعليمات كتأكيد حسابي عبر الرقم وبعدين إنشاء حسابي يمكن الدخول واستكشاف ميزات البريد الالكتروني.